hugsa mjög mikið um vanlíðan og vanlíðan fólks og sárin í hjartanu á okkur ég held að lífið finni alltaf leið eða við finnum það sjálf leið til að láta okkur líða alveg hræðilega Halldór Laxness Halldórsson gaf nýverið út sína fyrstu skáldsögu

og skrifaði nýja leikgerð Atómstöðvarinnar sem frumsýnd verður í Þjóðleikhúsinu þann fyrsta nóvember

hef alla vega verið margt síðan svona á einhverjum tímapunkti þá fannst mér mjög mikið rúmast undir heitinu grínisti en ætli ég sé ekki mest bara höfundur

í allri sinni mynd og svo hef ég ýmis áhugamál sem leiða mig einhvert annað Halldór á að baki fjölbreyttan feril hann hefur starfað sem blaðamaður leikari útvarpsmaður uppistandari starfsmaður á auglýsingastofu

aðstoðarleikstjóri handritshöfundur ljóðskáld dramatúrg smiður og vínkaupmaður

keypti ég mér svona

vildi

verða

og hafði ofboðslega gaman af því í einhvern tíma þangað til að ég

hafa gaman af því þá fór ég strax út

Halldórs var blómlegur hann var í hljómsveitunum Bæjarins bestu og nítján hundruð áttatíu og fimm og hefur rappað með öllum þekktustu ég kem inn og þú veist að ég rappa þetta hérna fer út til mömmu og pabba þið sjáið Dóra hann er að fá þetta þetta er ég og fjármálaráðherra Halldór er barnabarn Halldórs

og Auðar Laxness hann varði stórum hluta æsku sinnar á Gljúfrasteini og á þaðan góðar minningar að mjög miklu leyti og og eyddi hverjum einasta degi barnæsku minnar hérna

þarna vel upp úr níutíu kannski svona níutíu og þrjú

að harðna aðeins á því

ég kynnist honum þá var hann

fæðist og svona en hvað þessi tilteknu vensl gera fyrir mann sem er innan sama bransa

veistu ég hef ekki alveg skoðun á því nema ég sé einmitt spurður og

hún sé þvinguð fram ég myndi halda að fyrir kynslóð móður minnar hafi verið miklu erfiðara að vera með þetta Laxness nafn á meðan ég get nánast haft það eins og eins og derhúfu og sett það á og tekið það af þegar ég vil þú segir hafi vald á tungumálinu ég náttúrulega hef það varla ég er bara nógu vitlaus til að hjóla áfram ég er bara aldrei þú gætir sagt við mig geturðu skrifað þrjú hundruð blaðsíður af þessu og ég myndi ekki veigra mér við það því ég vann á dagblaðinu

við vorum tveir ég og

Hólm sem vorum í svokallaðri

og suma daga í marga mánuði urðum við að fylla átta opnur saman á einum degi og þú hefur ekki tíma í hugmyndavinnu þú bara tekur upp símann og segir heyrðu það

þú bara

byrjar að skrifa og þú skilar og þannig lærði maður að skrifa

ég þori ekki að hjóla í þannig að mér mér finnst

það aldrei mikið mál Halldór setti sér einfaldar vinnureglur í skrifum á skáldsögunni

og og ég horfði aldrei til baka og ég ritskoðaði mig ekki og ég vissi að

suma daga kæmu mjög þúsund orð ég skrifaði einmitt bókina ber að ofan inni á hótelherbergi með gullkeðjur og hvítvínsflösku einhvern veginn

ég hélt að væru lokin

endurskrifa mjög oft Forlagið gefur út bók Halldórs og ritstjóri hennar er Páll Valsson samstarfið við Dóra var eiginlega svona

svo gaman fyrir útgefanda að hafa svo frjóan rithöfund sem þú þarft ekki að hvetja til skrifta hann er svo orkumikill og þú færð alltaf nýja nýja og nýja skammta hann skrifar og skrifar og skrifar Dóri hefur líka það sem er mikilvægt hann hefur sjálfsgagnrýni hann horfir síðan krítískt á það sem hann er búinn að skrifa og við höldum því sem er gott hendum hinu þannig vinna menn sig áfram og smám saman ertu kominn með skáldsögu það er bara ein persóna í bókinni sem þorir að vera hún sjálf og er bara hún sjálf allir aðrir eru sífellt að máta sig í einhverjum hlutverkum og í sumum hlutverkum eru þeir óöruggir en keyra áfram

í öðrum hlutverkum líður þeim betur og þeir taka upp þessa grímu og hina grímuna og þeir eru aldrei einlægir þeir eru alltaf eitthvað sem þeir ákváðu að vera af því að það hentaði þeim þarna

einkenna nútímann mjög mikið frænka Halldórs Auður Jónsdóttir var honum innan handar við skrifin hún hitti mig á og fletti í gegnum það allt og tók mig í í skrifum ekki lýsa því sem þú sérð lýstu því sem þú finnur og guð býr í smáatriðunum hún sagði alltaf smáatriði í

að fá þrjár og hálfa stjörnu í d v og að vera þýddur á þýsku en eins og þessi saga sýnir þá er hann líka tilfinninganæmur og les persónur mjög vel ég er alveg sannfærður um að hann á eftir að skrifa fleiri skáldsögur Halldór samdi leikgerð nýrrar uppfærslu á

finnst þér Dóri eiga heima í leikhúsi já

skemmtilega texta og hafa mjög skemmtilega sýn á heiminn

var sextán ára vilt þú ekki spreyta þig við afa þinn svolítið una ég hef unnið með henni sem dramatúrg og hún náttúrulega kenndi mér í Listaháskólanum sú sem leikstýrir sýningunni og hún nálgaðist mig með þetta upphaflega strax og ég kynntist honum fyrst hann hafa ákveðna rödd og ákveðna sýn

ákveðna svona nálgun við hlutina sem er hans en hvernig er að fara svona með texta afa síns er er hægt að breyta honum ég breyti honum ekki það má veiða það besta út og skera fituna í burtu og

færa hann beint inn á svið en það er bara verkefni fyrir leikara og það er verkefni fyrir leikstjóra og náttúrulega leikskáld og veistu hvað ég er auðvitað

ég er bara stressaður að einhverjum finnist ég hafa saurgað minningu afa míns innan fjölskyldunnar ég er ekki að því bara alls ekki

ég tók skýra stefnu um að segja söguna eins og hún er hvernig eru dagarnir þínir þessi misserin ertu að árita bækur hoppa síðan inn á leiksýningar og flytja inn náttúruvín ég vinn fyrir hádegi í einu verkefni ég vinn eftir hádegi í öðru verkefni og á kvöldin mæti ég á æfingar í og á miðvikudögum þá sendist ég með vín svo ætlarðu á heilsuhæli um jólin já eitthvað eitthvað eitthvað þarf að breytast núna